<noise> Ny aspiratera ndraika <hesitation> machine mandeha amin'ny courant koa izy io, de fagnadiovana trano, de agninonao ananjy ah rehefa mahita hoe loto anao ah de ataonao amboniny akeo aspiratera de aspiratera iny foana mitroka le raha mandeha <hesitation> amin'ny tiôgny akay, de sindrianao foagna bouttoany, de kara zany foana zany fa izy io fanadiovana tragno.